نتصور نتحكم في الالية خير من نتحكم في الحيوانات. ما نعرفش علاش لازمني نتحكم في الحيوانات. مانيش شايفة الهدف من كونها تكون عندي قدرة على كوني عشان اتحكم في الحيوانات ولا حتى نفهمهم في الحيوانات. عندهم عالمهم الخاص عندهم غريزتهم عندهم التوازن اللي لازم يعيشوا فيه ودورة الحياة بتاعهم في حين الالات اي تحكم فيها لازم ومطلوب خاصة في انه في محيطي مثلا يعاونوني يسهلوا لي.